Raha hoe resaka folera heky angamba za tsy de mahay fa raozy zao fantako an, de tournesol an de zegny foagna, karaha zegny foagna araka aminay.